Tomiɗon ha sare mintan bo miɗon mari minti joi tan mi defa nyamdu naage mi nyama. Mi tefan mi defa nyamdu je hosata wakkati. Mi wawan mi defa bana indomie ko mi hauta sahyi be biredi mi nyama shkenan mi dilla.